Laawol joodee geelooba haan nder Sahara, ɗii ɗoo sigaa ndiiyam haa ndeer reduumaa jii wawaan jooɗa haaleebbii Leebbiin jii ɗuɗɗee haa walaa ndiiyam, gabmn ɗii ɗoo marii babal si bu’uu go ndiiyam haan nder reduumaa jii, ɗihoosum wakkati juundeeyi haan nder Sahara walaa ko’e heebi